Twevahenga tuhwamini huta, hira hinu shawumbilu nguluwi, hili ni samani ja hyene, unguluwi nalawumbu binadamu wuwule pakiluwunga, wakati ajila maana jijoni, ali hundeha huve tu na mabihi, amaganga, ni singi sili nave pusile. Lakini ubinadamu, ali ni maana sana, pa maisa ganave, gapahilungapa. Ati ya vajitu, siyoni sutuvomba, siwesekana kwa sababu, ja binadamu wanawipuwale. Kwaiyo unguluvi, nalawumbi singi sinu syoni si, andehe, awirehele kuwumbu binadamu. awumbilu binadamu kwa sabu binadamu vemwena nya muhimu wahwanza, hulihi sinu syoni sihusili sutinave tulinaso, twita hwa mfano uvehire ve munu, isufuli utengile pa moto, ubinadamu va hutengi sufulia pa- jila pa moto vakuviha pa moto sufulia jila, alavetsage na pali, isufulia jila ndali no jitamile pala umbahi kyama hiwitsa vipingi. Kwasababu na jiha uwesu hwipimba jene, jeterehe hwanza jene, jepiya jiterihe, jesimule jivike pasi. Jipya jevikire pasi jesuke, jipya jesukile jikae ikitunga, najikawesekana, isyinu syoni nyauweso uwakuwomba, vibina jubinadamau wana wunguruve akili ambombile. Ubinadamu avombilwe kwasabu isingi isyinu syoni silipasi pakilunga apa. nasikawesa ukuwombeka, kama ubinadamu nakawesa ukuwomba. Unokwe ukusenga ulinamatofwalia, kira kinu kilipala, amatofwari gala nakipange, unyakupanda wibinadamu. Inyumba jako jidikira amakakala, jisengirwe ujinyamakakala jinyakeiki, amakakala gala nakakihese, unyakuhesa vibinadamu. Haya vunokwa ukuka ekinunu kikyoni kira kiunave vi binadamu, kinokwa ukukswa pasi pakilunga apa, nakikawesa ukuvombeka nikinu kikyoni kira! ubinadamu tu imwene iwesa ukukivomba ikinu iki. Kwahiyo unguruve, avumbile ubinadamu vamuhimu sana. Kwahiyo binadamu, vamuhimu, vakwanza uvumumu wakwanza bola sileke ukuwepusingi isinu syoni, kwasabu singawepo sibila mbombo, jusikali nukama ubinadamu napale. Hakuna ikyakute jukiwombika kama ubinadamu napali. hakuna ikipya ikikolo ukwihokosa, hakuna ikipya ikolo ukwitingisa kama sio binadamu wapikulu ukukitingisa. Kwai isingu syoni isingi isinu syoni isisyo tulinasyo pasi apa, <noise> sibila maana sio kikioni, kama ubinadamu napali, ndomaana vita mumaisha, hata umunu inyumba ngaswe, vita su mwenye nyumba najinyumba jikili, jisuwe kwasababu hata vakelepo wala nawakawesa ukuvomba kama walikwiwombela umwenyenyumba. Kwahiyo ubinamu alinuvumuhimu vamwene vuva sana pakilunga apa. Ndomana tuita yaani bila binadamu amambo goni sawasawa nibure.